<hesitation> Le hoe fomba mahomby iadiana aminy fampatahorana za madinika am-pianarana a mametraka lalàna si fianarana hoe raha vao ohatra ka misy tratra mapatahotra anzao na mampatahotra zao na mpampianatra io na samy za madinika de tokony saziana de ampianarina koa za madinika hoe sy sy mahazo tokony mifapatahotra sy mahazo tokony mifagnano rasy.